नॉर्वे के खान-पान बहुत खास होथे। ओमन के खाना समुन्द्र अउ जंगल के ताजा चीज मन से बने होथे। नॉर्वे म सैल्मन जैसा मछली बहुत मशहूर हवे। यहा स्मोक्ड अउ ग्रिल खाना बनाये जाथे यहा हिरण के मांस भी खाये जाथे। डेयरी के खाना भी स्वादिष्ट होथे अउ। अनाज, राई के रोटी, अउ ओएट्स यहा के पारंपरिक खाना हवे।